کینیڈا دی پاکشالہ بہت وکری اتے بہت سنسکریتی والی ہے۔ ایہہ دیش دی لمبی، اتحاسک، پرمپریک، بھوگول اتے لوکل لوک ایمیگریٹا، <hesitation> سموئیں دے پرباؤ نال بنی ہے۔ فرنسیسی، بریٹش اتے اصلی کینیڈائی سنسکریتی دا ملاپ، مچھلی، ہرے بھرے پودے، جنگلی بیریز، میپل سیرپ اتے وکھ وکھ ماس ورتے جاندے ہن۔ کینیڈا دیاں کوسٹاں تے لوبسٹر، مچھلی بہت ورتے جاندے ہن۔ ماس والیاں ڈشاں، سٹو اتے روسٹ بہت پرسِدھ ہن۔ میپل سیرپ والے پین کیک، نانائمو دے کیک، چاکلیٹ اتے بیریز والی ڈیزرٹ بہت مشہور ہن۔